Min kaa inde nde njogii mi jooni ndee ɓurani kan. Sabi ndee inde woni nde saaraaɓe an ndokki kan. Ndee inde miɗe anndi koro mayre. Nde inde duu barkinaande. Ndeen non mi yiɗa nde waklitee nde waɗee inde wonde, kaseŋ.